Raha amiko manokana aloha de tsy ara-dàlana agnamiko ny fagnovaha fanovà hoe olombelo amin'ny biby na amin'ny <hesitation> hazo mitiry f'aleo hijano amy maha olombelo azy avao gny olombelo, de mijano amy maha biby azy avao gny biby, de mijano amy maha <hesitation> hazo azy avao gny hazo maniry.